Amiko manokany zao gny fomba <hesitation> hitahirizako tongolo lay ndraiky tongolo gasy mba hampaharitsy azy de atao amin'ny plasy manintsinintsy tsy azon'ny rano fa azon'ny tsioky, azon'ny tsiotsioky zany mitsiotsioka azy, amin'igny izy tsy lo, amin'igny izy tsy mora maniry.